Sochlarni har xil ranglari bor, demak qora, oq hamda kulrangda sochlar bor. Jigarrang, to'q jigarrang, tim qora yoki ochimtir qora yoki qizilroq, olov rangda yoki bo'lmasa sariq, och sariq, tim sariq.